Obubuya obyomundu, omundu awithe omughaso munene kale omughaso wo mundu akabya inanganathoke erikolha ebindu okwakyihughu ebikalhangirika ebikatsemesaya Nyamuhanga. Kundi ibwa nyamuhanga mwahangika omundu amamuhira okwakyihughu athi asyabya akakolha ebindu biwe, asya mutsemesaya, asyabya akayamba nabandi bandu. Neryu omundu awithe omughasu munene. Kundi ibwa akabyahu habweribya Nyamuhanga mwahangika amamubwira athi alinde ebi- ebihangikwa ebindi. Abirinde <hesitation> abi- abilhabirire <hesitation> abye inanganabi inanganabirinda. Neryu omughaso womundu ngalengekanaya indi woyo betu omundu awithe omughaso munene okwakyihughu kyino.